Mamorona vondrona fianakaviana ny elefanta satria amin'iny izy zany afaka mifampiaro, amin'iny tsinona sady afaka miaro ny zanany izy no afaka miaro an'le ohatra hoe le efa antitra ireny, de amin'iny izy koa afaka hoe <hesitation> hitsoahan'ny fahavalo, hatahoran'ny fahavalo satria be de be ry zareo.